Pagua aloagai miamia aloiaiga lau minifa'a agao, iau euai, moni ima lagolo puo, lau safa akau apaoga, pagua alogai. Emai pipalagai alogaiaga, miamia o kapaina gamra eomaga <hesitation> uma, laupugui, miamia ikapa emia, pagua ealogama, o pagua, amu aga miau okoa opoga alogai lau lapipalagai ni'i amu miau, mai iuga lafaina. Pau miamia agao, agemiaga, miamia koaopoi keagau pagua alogaiga, iau umu laupugui, pagua laifani'i, kemai ufuai lapagui lapaniani'i ke loliai laukai, ke mue ei pagua kelao. Efua ke loli emue emai, lai emai, lai emai pagua ke miamia isai kemia, lau kagu miamia koa maka iaoma ga, pagua lapeni'i laulai kelao. gaina agemia, lau'u agemia laoma puo, isa ake efuagag, lua, gaina age maiga isa akaiai, uma gua, gua laupugui ke pagua <hesitation> lau ikupu paguaga lagoina, o'o amu, umualoiai kepa'a lai kemai, lau, la'afou afuga ufu kemai gae <hesitation> keogei pagua elogo, efua kai, gakugaku akapai akemaiga gakagaka agepea, papiau ufuai akeagu, papiauala panianni'i, <hesitation> ala- paniani ke akemue ei pagua ke lau eu pagua papiaui safa, iopgamo. Isa ai isa apuipaisa kepapiau me'egai kemai, apui paisa ga akaoma. Pagua alogai, miamia, miamia ioioi pagualogai, alogama ioioi. Iesu ega mauni kina, isa miamia paisa. Ke alu age miamia paisa, ke gainai isai miamia paisa afakina emia pagua alogai, pau. Lau apuga alakapaga, lakapaisa efua, fouga laifania efua, kai pau, kopakapa koa opoga miamia, lai amai pagua alogai emiaga, lau pipalagai safa, imau akaikia puo pipalagai safa akaikia laoge. Umalaupugua, papiau aekaina, lapalagina, uma gakoa lapenia lapenia. Isa akafa afa aoge, kemue ei pagua. Lau eu ikupu fou apiplagai papie agai aoge, isa kemue ei pagua. Ai aki'i kamui ei amu keafia, kapaina gae mokuai keafai kemaiaga, kelao fagapu alogai keoge. Papie gaina age pika ei pikaga, isa ei fagapu pikaga alogai keoge, moni ipakagaiguguainia emia, uma isaupugui emia, kemaiga, keafia ei pagua kelao, ke pagua. Alogai, papiau laisa aikainaga, lapipa lagai, ega naonao koa opoga, a'o ga'afa eomaga, lapaina fomai fopalagaininau, ouago agao <hesitation> ou amu agao alafauga, <hesitation> aga, oi amo kapa gakoa alapenio laoma, kemai gaina pinauga kekapaga lapalagaini'i, amu gakoai la'afai lapeni'i. Naonao omu la'afa lapeni'i, ke pagua alogaiga, amu ioioi kemia, amu ioioi kemiaga, iau fopipalagai paisa, fapipalagai paisa gome, iau euai ekae puo, imo lalogo, euai ekae puo, lao lapipalagai, ke pipalagai aga kapa felo